Гъуэгу жыжьэ ущытеувэм де къыпщымыгъупщэн хуейр, япэрауэ, уи паспортхьэр. Ар зы щӏыпӏи зыщыбгъэгъупщэ хъунуӏым. Итӏанэрау, уии мэшынэм ущыӏусчӏэ, мэшынэм рулыр щыпӏыгъчӏэ, уи прэвахьэр пӏыгъын хуейщ. Итӏанэ хъущхъуэ. Хъущхъуэ, сэ сщӏэрэ, тӏэкӏу уи щхьэ щӏиупсчӏэмэ, уи къэжьыныр къакӏуэмэ, уи ныбэ къыхэлъадэмэ, <hesitation> мис ауэдэ зыгуэрхьэр къохъури, абы теухуауэ хъущхъуэ тӏэкӏуи ӏыгъын хуей. Мис ахьэра псом нэхъапэу зыщомыгъэгъупщэу <hesitation> цӏыху къэс иӏыгъын хуейр.

Цӏыхур насыпыншэ зыщӏыр ӏуэху ӏэджэуи зыхедз. Сытым уеплъыну, <hesitation> зыгуэрым и лэжьыгъэ къемыхъулӏэмэ, насыпыншэу зелъытэ, зыгуэрым унагъуэ имыӏэмэ, и закъуэмэ, зыгуэрым и адэ-анэ имыӏэжмэ. <hesitation> Ауэ, сэ си гугъэмчӏэ, насыпыншэр ныкъуэ- ныкъуэдыкъуэрагъэнщ, зы лъэныкъуэ гурчӏэ зи щхьэ хуимытыжыфууэ, зи щхьэ дэмыӏэпыкъужыфууэ, зыгуэ- сытым дежи зы цӏуху гуэрым ущыгугъуу. <hesitation> Мис аращ хьэлъэр, ауэ сщӏэӏымэ, насыпыншагъэм куэд иӏыгъщ, щхьэж езым зэреплъщ. Сэ насыпыншагъэу сымыбжу куэд ӏей щыӏэщ, ауэ цӏыхум ар ӏей дыдэу, ар зэран хъууэ къащыхъууэ.

Мы упщӏэр тӏэкӏу нэгъуэщӏу щытам нэхъыфӏт, тӏэкӏу нэхъ пэж хъунут. Сыт хуэдэ къэрал адыгэр здэмыпсэу, мис ар нэхъ пэжынчӏэ хъуну, ар нэхъ мащӏэ хъуну. Адыгэр иджыпсту дэни щопсэу, здэмыпсэу щы- щыӏэжу сщӏэ-, сщӏэӏымэ, къызгурыӏуэӏым. Америкэм и сыт хуэдэ штатми дэсщ, Канадэми щыӏэщ, Австралиеми щыӏэщ. Мы Европэмчӏэ укъаплъэмэ, Немыцэми куэду дисщ, Бельгием исщ, Нидерланд жыхуаӏэм исщ, <hesitation> Францие жыхуаӏэм исщ, <hesitation> Англием, Турцие, Сирие, Иордание, ну, ахьэр дощӏ абы. Адыгэр япэу здэкӏуар ара. Китай, Японие, Казахстан, Грузие, сыт хуэдэр кезбжэчӏын... <laughs>